Tọ n paịdayị ta tọb sasẹ, mọna ịl ta kụmmọ, mịn gan pọr ɗịlo ga lalịịnnọ mịn gin ịll awụr pụwa mịn pọd ɗịlọ maya awụr payịndị n ap rediyo n kọtụn da kụmụn sam ma kị yịllị mọ na kwa kụmụn sam ma kiyili n yadu pọtụn tam pon i puu seino nyanu poton tam mona wọtụn mọ na ap pịrị paịnọ, napmọ pịrị paya nam mọn gan wayịn wa mọ na mag sọọro, ta pịrị paya pọn nsị mana mọ na warmana wam wọrọpnọ yaagọ, na wọt ta pọnọ ka mẹs kọrọk nẹm nyarọn sịrụnọ pịrẹị, kana wen kọrọk nyaan wan kọrọk pịrị wụtẹn, mọ na sidon pidi wuten korok nwatu mag mọna watị pal ịnọ nyaan saa saana mọ na sa saanam baanụ n yarọn pọtụn tam tọm mọllọ pọ pịrị wayịz wam mọna waịzị kọɗị anẹ pịrịn gan apụn pịrị sẹbo mịn gan sẹbdọn yaadọn sẹbọ ka kọɗị yaagọ nyaan wan pịrị yaz sẹbọ mịnị yịltụ pịrị seb nyan sirun pịrẹị tei pide mona magun sọọrọ awụr pẹllọụ mọ yaazọ n yaan ap kụmụn sam gayị takị ma kụmụn ma kị yịllị nụm wam mọ kore kiyilli na nang mẹrụk ta kaandal anambẹẹna. Ndịzị mịn gan sọb saban mịn gan sọb sam kọn pọ apẹ, mịn ta i wam mọ yajọ kị yịllị mịn ta i wam mọ yajọ mana mana, mịn ta i wam mọ yajọ kọrgụ, kọɗịm mọn gan kẹnụ ta mana sẹ mọna ịlẹ pọ wayịz wam ɓaan mọna yajị kan ɗị ilgọm tọ mịnẹ pịrị kwadaata ka mọllọ ka wan tọmnọ pịrị payam ɓaanụ mịn ɓa ɗam yaz kwadata ta pị taịzẹ mụ jẹ ad wam mọị pọ sobị, ka wam mọị kụmga mụjẹ ad mannị mịn gan lagụm ịkị, mịn gan lagmụn ị mẹruk korọ, nam mọ yazọ ka miyen mịn pumbụdgọm mọ tị kịịmụ, ka mụm ɗọk ka pọsam mịnị wa nẹjị tị mẹndam nẹ nammịn lọsịn nam mụm kụdẹm ɓaanụ yaadam, mịn nee ̣tị mụm rorọ ga mụ waị, mịn ga kụrgụtẹ pẹmọ pẹẹm ɗị wat tọm mụjụ, kan amụm sabtụrgọ tị tọmmụ mịn ga pẹmọ tọ amjẹ sabtudgo, ka pem kenu saba ka mụn ma toṃ mụm pẹm rọrọ, ɗọk ka ɗọọn damụ kanụ kọlọkọ, mịn ga pẹmọ mịn lọsịn ɗọọn kọlọkọ, pẹm ɗa nẹ tị mụ jẹ ka wọkmụ ka wam mọ pọpaka, nan mịnị parụm wan mịnị ɗọọnụm, kọlọkọ kan pịrị madwa, nam mọ tọm mụm yịbat sabụrgọ mịn ga tọ kụrgụtẹ pẹm mụm baan jẹ, pẹm pẹm mụm ɓaan rọrọ ga mụjụ pẹm da war tọm mụjẹ. Pẹm warẹ taram ịkị, mịnị sẹẹr sab da pị taịzẹ. Kụrgụtẹ mịnịm ɓaan mịnị sẹẹrị taịyẹ mụ waị warẹ, ka pẹm mụm ɓaan jụ wajẹ wam mọị lọsịn nam pẹm ɗa ya tị mana, mọ watụ mịnị wa maz pọkị pẹm ya wai ya? ka nẹg ka ọ ka nẹg kayị wargọm mịnga ọ, kụrgụtẹ pẹm war tọm mụm ɓaan jụ, kọɗịm mọn gan kẹn ka mana kan watun i nam ka miye mergem ka mụyẹ mẹrgẹ na ɗụm kaị mịnyẹn baan wan pịrị payam ga kọ kẹnịlọb, awụr kpọmọ wa yaazọ nyaan mọnd pịrị payam ɓaanụ, nyaan kọbị, tak kọ taịzẹ mị yak laụ na warẹ ka mana lalịịnụm ɓaanụ, ka pọdụk ɗil maụwụ tịraụgụ kaɗị tịrgọm mịn pọd ɗịlị mịn yaan tịramụ kọdịm pịbụm ma yaajo ụkụm baan mọna nẹẹjị pịrị sẹb palam nẹ nam apụpjị tị manjẹ a pịrịm mịn gan kwadụm kọɗị tamatama, kanẹ ngị nasẹ pịrị payam ɓaanụ nyaan wan pịrị sẹb palam palamụm gan kọt ga kọɗị nẹ mịn gan kwa kọɗị nam gan kọt salị rap a nẹ, mịn gan- min gano molem ɓaanu tọ ka lalịịn tiɗagun, ụkụm ɓaan mọna nẹẹjị, ịn pọd ɗịl mannọ. Ka wọrọpnọ ga ịdẹị mịn kal tọọm mụ mịn pọd ɗịlị mịn yaan tịramụ, pịdị yịl ta kụmnọ ụkum ɓaanụ nnẹẹgụ ka kọrọk na yazọ wan kọrọk ka mịn nụmụk pọmụ ka- kana wan kọrgụm nwatụn pịrị payam ɓaan mọ na yaajị, ụkụm ɓaan nnẹgọ gaa pịrị lẹkwa adụk lẹkwa anam mọna waị zị mọya ta sụm ana lẹk waị kụrẹ kẹnaụgụ nɗọkdọ dọk meyen gan at ta sụm sẹ wan ma yajị ngan nas ka kọɗị, kuma koɗịm pịrị wayịz waị ma mụm wamọ ara nụm wamọ pụ landa tọ nataịzẹ ngam kụrgụtẹ n warẹ har awụr salị ɗọk n ɗịịzị n gam anjị mịyẹ nam mọ watu padd wam dọz wa yaam wụtẹm ganda ta kụmnọ tọ nẹsse mịndang awụr pajịndị kẹnaụgụ ɗam na as anambẹẹnam mịndam yak katsị ɗam mịndam kẹɗem mọna ịllẹ n warẹ pal ịnọ nsa saana nɗọb ka manọ lalịịnnọ ka nụm wụrọpnọ mịn pọd ɗịlọ tị sụm nam ka mịn taramụ mọ mịn gan ịl ta kụmnị a wam mọn gan ya, tị sụm namga ɗịyọn mọna yajị da ka manọ, mịnị maadwa la kịyụ ta takard yamba, mịn pọd ɗịlọ, nọn nọn tịdị nị lalịịnjẹ waụ ka man maụwụ mịn wan ka man manmụ mịn tịramụ. Nwam mịn gan yaa kwatị-kwatị to shikenan.